Iin xana <hesitation> nreyu nani, tión ho nguanó no nani enlatado nani xun chiyikui xún nguaxhité <hesitation> kuñu tión hé ñuyu xa'aá, cachina tinakin, dakayana tinakin otana kaxhiná, tinana <hesitation> dakanati tinakin ta dakena ti tinana yó xana nrua ngua tinana, dakena iin ta ngui ya'á, nguana kú xatú iinxavi, dakena nani ajo, dakena iin tavixa nani komino, dakena tangue nani ya'á mejorana, dakena iin tangui tomillo iin tangui iin tangui dakena no nidaá no kuá tinana ñuxa nruá tinana ño'o, nachongua ta nana nakena koño ño ta du'á kendo dangui noté dacho'ó, ngua dada ni dakena xani nixana xhin nrida nguena ni kaxana ne ñuñu <hesitation>